Duna isla pos piensu enas ganas que tengu de dil-mi pa una isla i perdel de vista ala genti porque ainvezis que una se cansa de tola trebajera i la sensación de que no sabi mu bien pa qué lo estás hiziendu. Assinque una isla ara mesmitu me venía estupendamenti. Hueraparti que, güenu, me gustan muchu los mapas i me llevu tola vida guipandu tolas islas que ain peru tapocu no es custión de ponel-mi a escrevil i ponel-ti el nombri de tolas islas, peru que me sé quasi que'l nombri de tolas que ain, ya te digu.